Raha amignay koa zashy raha misy olo vahigny handeha agn- hamangy anay na hisidika agnay an-dragnonay zashy izy, raha ame fombagnay sy de sara loatra zashy mizaka olo izao lamba hisikignao fa manaja e maha izy anazy zashy hoe zay hisikignany da mety amignay aby avao.